صراحة ما أقدر أعطي أجوبة دقيقة مرة عن هذي الأسئلة، <hesitation> لكن ممكن إني أقدر <hesitation> خطواتي بألفين لثلاثة آلاف خطوة باليوم، ممكن أكثر، ممكن اقل حسب نشاطي اليومي، أسبوعيًا ممكن أقدره بعشرين ألف خطوة، أو أكثر، أو أقل، كمان ما أقدر أحدد حسب نشاطي، حسب فترة دوامي، حسب <hesitation> راحتي.